Senza pinsaricci troppu, pensu a lu clima aridu di li diserti, lu clima tropicali di li paisi vicinu l’equaturi, lu clima temperatu ovveru chiddu di li nostri zoni, lu clima polari chi è chiddu ca si trova a lu polu nord e a lu polu sud. Ognunu di sti tipi di clima hannu diversi carattaristici chi però stannu canciannu sempri chiù velocementi pi curpa di l’inquinamentu causatu di l’omu.